साइकिल ते हम बहुत गहीरो जुड़ाव राखत है। काहे के मारे बचपन में तो सायकल चलाएबे मा बहुत मजा आत तो। और साइकिल चलात टाइम गिरतौ हते। जब हम पहली दांये सीखे हते सायकल। तब हम कम से कम दस पंद्रह साल के रहे हुहिए। लेकिन अब अब हमाए सायकिलिंग में कोई नयी हराए सकत है। हमाए जाई लागत है। हमाए साइकिल चलाएबे मा तो मजाऊ आत है। आज लाओ मेरे घराए एक सायकल है। बही सायकल ते हम आज दिन लाओ कोचिंग जात है। और घर के काम करत है। जैसे चक्की ते आटा उठाए लईबो। और बो हमारी बहुत मदद करत है। अब तो साइकलाई कुल्ल प्रकार की आन लगी। जैसे देसी वाली जिसमें डांडा लागो होत। और रंजर वाली जिसमें सॉकर लागो होत है। जीते हमाए लोगन को दौचि को फील नाई होत है। और रंजर वाली कुल्ल आरामदयक और होत है। और गियर वाली साइकलाई और आती है।